Kua tëtä jaeko aikuaño mïsïpe, yaesa jaereta ikavi yae i nmusica rupi, jare oïme iyapirai reta opaete oyerovia katureve oesauka reta jokuape jaereta oñemoerakua jare oikuauka reta jeko